ना, सब्बी जानवरू की आँख नी होदिन। हालांकि छियानबे प्रतिशत जानवरो की आँख होंदिन, परन्तु कुछ जानवरो की आँख नी होदिन लेकिन उंका पास प्रकाश सवेदनशील कोशिका होदिन जु उन्ते प्रकाश और अंधेरा मा फर्क कन्न मा मदद करदिन